عشان تغسل أسنانك بصورة صحيحة، لازم تخلي معجون الأسنان في البروش، وتفرك أسنانك بطريقة دائرية يا فالح، تمام؟ ما يبغى ليها شي.